Amafana vovoka amin'ny karazagna regny regny hentagna <hesitation> regny ôhatra salonnaha ohatra, fandrignanaha regny hainao bôka si- chiffon mangala jofo mipetapetaka amin'ny raha regny fafagna raha regny satria jofo karazana ataotsika hoe petite molecule raha io madinika, mahatonga sery raha ty fafagna magnala raha io lasa madio raha io avakeo afaka azo antoko tegna madio mangilatra ko mipôdy amin'ny plasiny.